Dabi daputu gwchhe daram gwja hale, an dera lume visa, lulab bite on hawro am. Arani gwt doyan immigration office, doya immigration office. Wad dere di ba hukata mohebina, doha hebini, bifuk dan wad o gwt, daputu nga mohebina. Dere di led di weirio ya man, do led di man ho ke mohebini mohebini, so wad tato noeha.